Fikafika fanaovana tonoton-kena mety tsara izao ah, alaina ilay hena malemilemy ireny ah de lomana ao anaty sira, dipoavatra ary siramamy kely de ampiana vinaigira amin'izay malemy tsara, rehefa milona elaela ao izy ah de atono eo ambony afo malefaka de avadibadika matetika sady hosorana rano misy menaka de amin'izay masaka tsara.